Abanywani bangye b'empika ningashi abandi hihi biine entaaniisa, nyowe nkiraga kugira ngu naaba ndakukira, tokaaba munywani wangye ngu hiine nk'eki ndenda kukwegaho konka ahabw'eshonga z'okushemeregwa n'okutambura hamwe n'okuhikanisa ebitekateko, nyine abanywani abundingana nabo, abuturyo omu myaka emwe, emyaka emwe niimanyisa abuunyine emyaka ndingana nabo ninga abundakiza omwaka gumwe ninga barankizayo omwaka gumwe abo mbiine abarampika ninka bataano abundamanya ngu abo tu- turigye naaba ndinabo ndekukire tihine eki ndabashereka tihiine eki baranshereka, reero nyineho aba- abanywani bangye abakuru abundamanya ngu aba hiine ekindikubeegaho, aba hiine eki barikunyegyesa, nabo bari banywani bangye b'empika nabo ninka mukaaga mushanju.